Ha nani cepillo ja nakenró tu yunró, a ku <hesitation> ho'nré yendó ho'nré ja <hesitation> ndo kudunró ho'nré já nakondoté naketenró yunró ñakojana nrí cepillo.